Raha magnagna dimy minitry fô zah hignanako an-tragni ny sakafo ataoko ohatra hoe mangala voankazo satria regny tsy mila fikarakarana be.